الشخص عشان يخفف من التوتر. لازم تكون ثجته بنفسه مرة قوية هذي اول شي. ثاني شي اه لازم انه في البداية يحاول اه انه يتمرن على الكلام ويتخيل انه يتكلم امام جمهور امام ناس. ولازم يكون شجاع انه يجدم رأيه وإنه يتكلم ويبادر بالكلام في اماكن مزدحمة ومختلطة بالناس.